Eey, ine haani faggudu kañum e ngalu janngee. Ngati ko ɗum addanta ma anndu hono keɓirta jawdi, hono njaltinirta jawdi. Ɗum ina walla ma anndu ko potɗa ñaamde, ko potɗa naatnude, ko potɗa mooftude.